Suitsuandur tüütäs niimoodu, et tä om koskil laeh tavaliselt ja kui tä tund suitsu hindä ümbre, nakkas tä umbõ kõvastõ piiksma ja tedä om väega rassõ tassa pandaq.